Cafientic, amo cafientic na,-¿hac? amo, capotztic, ¡capotztic! capotztic, neh niquita quemeh cafientic, amo, dice ella que es, es café, ¿Y es? ua ino babiero, ete esta floriado, pero ino babiero de ¿tlenoh color timotilia? ino quiemah cafientic, neh nicpia capotztiqueh pero ya ui ya ueca nicu, amo pero inomero cafientic pero, nonca cafientic, ha pero nonca amo cafientic, pero como nitesis, matchichitoca tletzintle, yoxotlac, ixtili nonca capotztic, nonca capotztic, ¿nonca tli color? rarohtic, rarohtic, amo nicmati, haa! Noa noalistl, ¿nunca tli color? rosa, aja, yeh non icniqui quimatis xiconilui ocsequi color tlen ticmomachitia ocachi.